اهم حاجة علشان تحافظ على صحتك ان انت لازم تلعب تمارين طبعا التمارين دي بتبقى مرهقة فانت لازم في الاول يبقى عندك ارادة انت تكمل لحد بس مايبتدي يظهر على جسمك الشكل اللي انت عاوزه اول ما جسمك يبتدي ياخد الشكل انت اصلا هتبقى عايز تكمل علشان ترسم الجسم اكتر والجسم يبقى مرسوم بالشكل الاحسن اللي انت تحبه